Kua mimbararairai oikuama iroi oyearo yave jaema opoko omboati jembiu reta jokoi jokaipe jaema iroi yave mbaeti ma jae reta oata mbaere esa oimema guinoi jo japipe. Oñotireta jae jokogui jou ñoguinoi reta.